ما أفضل ذكرى في طفولتك؟ لماذا تعدّها مهمة؟ أحلى ذكرى في طفولتي كانت لما كنا نلعب في البر مع العيلة، نجمع الحطب ونشوي عليه أكلات خفيفة أعتبرها مهمة لأن اللحظات هذي كانت مليانة فرح وبساطة، وقربتني من عيلتي أكثر كانت تعلمني كيف أستمتع بالأشياء الصغيرة وأقدّر الوقت مع الناس اللي أحبهم